Misy karazam-boasary tena hitako tena soa maro karazany, ataontsika hoe: mandariny, <noise> oranzy, <hesitation> pampelimosy, <noise> fa ny tegna tiako am'regny aloha de mandariny <noise> satsia mamy izy tsy dia madiro loatsy; <noise> zaho koa moa tsy dia mahazaka raha madiro fa zay aloha tena tiako amin'ny voasary abiaby.